اول شي عشان اخذ صورة كويس حختار المكان المناسب ويفضل يكون في اضاءة كويسة، واتأكد ان الخلفية مو زحمة عشان ما يتشتت انتباه عن الشخص، بعدها اذا بستعمل الجوال مثلا ممكن احطه على وضع البورتريه اللي موجود بيكون احلى، واحاول انه اخلي الشخص مرتاح عن طريق اني اتفاعل معه او اخليه يشعر بالراحة وعشان يبتسم يعني بشكل طبيعي، واحاول اخذ الصورة من زوايا متعددة، وانتبه لتعبير وجه الشخص، وبعدها اراجعها انها اذا كانت بالشكل اللي يبيه.